Engir kir ena molo ika <hesitation> khalatan molo eskirosa egatenaman karabag wasilafine, karaban molo shafaka jotamiea, en keby en kubayel dorog <hesitation> lemonaikan burtugalaikani gshira ediacha, <noise> en kubayl tawe tani log fela okirosa, kochitana werwean kochi ukki lemi, awolog kandi daff, kandi ingir narrri toskoe wara ba- werwen abakil gedina, werwen abakel tern gedkani nanna er? Eka burtugalaikan lemonaikan, gakir gakir noroda kir eskrayen bata tern bata kir osnami